ينهر ابيض لسه فاضل تلات ساعات طب أنا هعمل ايه فيهم ممكن اقرا كتاب أو رواية ممكن اسمع اغاني بس الوقت طويل فهيكون الاحسن اني اسمع بودكاست بودكاست مدته طويلة لسه في دا فاضل تلات ساعات ممكن اشوف فيلم برضو أو حلقة من مسلسل أنا متابعه او ممكن بقا مواقع السوشيال